Ofu mbi ajihm: Ofe abhi-afo ori ofu oyebhambinghe. Eya aji enog esi, nyi ofu abhi onogo-si, mme nkhina-ano ndo njak Chighi efin nkare Obasi. Nkub Obasi egafra ka jen je akро-крем eya jit ka nya nyi nyen-ome ajihm. Mme chang nkora nkina njak ke eyum-etek, Nkina njak ka nje Obasi, Nong ojak ano ka nju Obasi, Obasi akara enare. Njom kpe пуin na, аgore kpe mman na okin okak okare Obasi, Obasi ayuka mma-mme ekoran njak ka nju Obasi riji kume na anne Obasi, kpa asusi-njom akar akaríhm, nkom ekon, njuka biji eme rringha mese Obasi akpemeya nji Tat. Abhon ame erong aki-fighe afo na mme fe-eb, nji ekot abho Se akaram-o, akarim nong nyen abho. Mume esong nnog nyen nji, nki tabhe nji abhae ka n-yen mese abhon ame ayun nyen-ejum, akarim.